N na shek a̱ta̱ntron nshek n <hesitation> yai ryali nzuk a wato kyang nbrak nzuk, nba bot nsaap, baba an ghrai ji zu na swarang u̱ pfwa ka̱za nyit kani, u kok ntong njit a ni. Ku ba a̱ta̱utson ka, awon zu na sook kpa ka̱ifi u twang a̱won a bvon na̱ma̱bvom a̱won u̱ byyai ba̱ryyat ka̱za ba, ku zu̱ byyai ba̱ryyat ka̱za ba u̱ tyak, awon nbvom na̱ma̱ bvom, ku̱zu̱ tyak, u̱ wrak ka̱ram rot koyan, ku a̱yin a̱ byyi kyong krang na krang a̱ta̱ntson a̱ya, ku a̱yin a̱byyi gagwai, na tyyei gugwai nuji, ku a̱yun a zzak ba zzak, na tyyei ba̱zzak nu ba ku a̱yin a̱ sshek bu̱ a̱byebyek ryya na tyyei, ku a̱yin a̱ bvo man sshek bu̱ a̱suswak u a̱zunzwak rwam ko ba̱soza na tyyei to be zu̱ tyyi kayat <hesitation> naai ka, ku zu tyak naai a A̱wnon kyang nbvak nzuka a ta̱zwak zu ya byyei, u swa nbwak bu ba̱yaan, ku zu sswce nbvak a bu̱ ba̱yaan tyak a̱won u ya byyei non n taza u kok nk yang pfwong u nat ka̱yit, ku zu nat ka̱yit ka rsu ka bvwa na̱man bvwo ka̱yit ka, kuzu tyak pfwong a ka̱yit ka won zu bra̱k ba ka̱yyi, ka̱ram a̱ya a hywat ku ra za pyyem, ku zu brak a̱na ka̱ryyi nu bu na̱maneyang a shyi ka̱ryyi kani ba mvwa cat kyingya, ku ba nwwa cat kyimgya na <hesitation> a nat a su tun nkon a tai yak a̱won a nwwa cat kyung ya, nzuk myang ku u̱ mam brak bu̱ rwan a̱ya n bu yen pfwul ka̱ryyi, ku n pfwui karyyi a̱won nsook tswan ba̱ryat ji nwwa a̱n gat a̱tanrang ji, ku nwwa gat a̱tanrang ji a̱won n cyang nkyang a ma ni ni a shyi u ka̱ryyi ka̱myimm na̱won ba̱jju Nkan cyang na̱ta̱nbvwai a baka yya ka̱ryyi ka ni, n mai, n mai kahwa ka <hesitation> n cip a̱won ku̱ n mai u̱ su tat a̱won n brak bu̱ ka̱brak ka, ku nbrak bu̱ ka̱brak ka a̱wor n tom mi, ku̱ ntomi won nza ka̱son bu̱ cyang na̱bvwa na̱yaan a̱ngat a̱tanrang ji, ku n cyang n mai n bvwot ba̱ na̱bvwota, kun bvwof ba̱ nadvwot a su ta a̱won n yya n tyyi ba n bvwa ba̱shekkwot swo ka̱ryyi ka yenu, kr ba nbvwa ba̱shukwof swo ba a̱uon ntyyi ba nat di a ru nsaki i ka̱rak swoke ku nsu swo r brak n bu wruk, ku n bu wruk, n pfuai n tot kryimya na ba shyi wan na ni, n tsaai nkama a ba̱ kyang nbvak nzuk a ba shyi war kying ya na, zu ka bvwa a̱nbvwo na ba̱gungang, ku̱ ba war kying ya na a̱ tyak a̱won zu, zun ba book u u <hesitation> kyang a ba nun kyung ya na ni wor a̱ tyyi kyungyana not ka̱ryyi ka a̱ byyi u swat shansham tswa kaza ji shyi ka̱ryyi ka. A̱won ba tyyi kyang ya u̱ ryei yring zun tung barai njit, ba̱njit a̱kunbvuyung a̱won a̱ ya kyimg ya na, a ryyi a̱yring a <hesitation> kyang swat kryung ya yring, ku zu ya u swa ba ba̱shekk wot, wu zu ya wu za maai ba a̱tuba a̱yring a su bvwa a bvo r tyyi a ryei a a̱wonr a ba mi, zu ya tsaai nkkang r mai, ku ayin abaa̱ za ryyi zu shyi ya na a hok na yya ka̱hat ba̱gumgang a̱ hywa kat <hesitation> a a̱ntyok ka̱ryyi nehemiah, yi ya aya kyung ya ndung bu̱ na̱won wan na se n hywa a, a̱mi zu na nyya, se ku byyi, wrak a̱yin nu bhok a̱hwok ayin nu na gwai a̱ tyyen a̱ hywa kai yya ji ni n yet ka̱sham, n cat da nzak a̱mi n yi yya ami ma n nun tun kap na ma nu nat n su myamm yya na ni yi yi yya na ni ni ni, a̱won na drok ku a drok se zu ya ka̱son, n za ka̱sor ba̱ tsaai nkkang a bu̱ kyang r brak nzuk a, u bvwa ka̱ryyi ka ba̱gungang Ku ka̱zanshring a bu yya, se zu ya tung u̱ tsaai nkkang u̱ bvo ma̱n tot kryung ya a̱za̱nshring a ma ni ni ba nu wan ni, a ryyi a̱na ka̱ryyi nu na bvo nwwa ya ka̱son ba yya kyung ye na an tot ka̱yenshring ka, ka̱ryong ka̱za ka̱ryyi ka ana byyi kpung tun ba̱gungang a ryyi za bvwa tsaai na̱ ma̱nkkang a u ku yung nkyang a kan swrap ni ku na ghep u ku ya jet u tsaai nkkang a mai dumrang ti ɓa̱gungang, uyemi yet ka̱sham ba̱gungang u̱ swat ka̱ryyi i <hesitation> aa tazwa antyok ka̱yyi ba̱ na̱mawon baaa a̱na ka̱ryyi na ku, kyong, ku kyang n shyi ba nu yywak yan ji ba nswot swat du̱ ku̱nkrang ani a̱ ryyi ba jji kyang a̱ya ba̱guguk a̱won a ryyi swat da ku tyyi a̱won a ryyi zu swat ba̱kungrang. Kyang yaan u bvu man na shyi brak a na cong <hesitation> ku kabawon a su yywak ka̱ryyi ka a ryyi ba ka kam a ka an <hesitation> ku ku yet nyyi na̱ba nu ka kaki a ryyi ba ka kak, ku wu yet nyyi na ma ba na ka ryyi a̱hahwani a ryyi ba ka ryyi a̱huhwa a̱won ka ryyi a̱ bvwong A̱won a wwon kyang a̱ya, ku ka̱kpyang a̱ man shyi na̱mawon na ba yya ka̱ryyi ka ku yet ba a ryyi ba ba kkwat a̱pffo a̱wong ba wwon ka̱kpyang a̱ya, a̱katuk ka̱kpyanga yet ba, ka̱kpyang ka a̱ yet a̱tsatsak i anu ryyi ka̱ryyi a̱ya ka nok ba̱ gungang, ma ka̱kpyong ka a̱ wui yet a̱tsatsak ni ka̱ryyi u ya a̱ na kpa zu cat, nkpa n byyi zu n yya nkyang a ma ni ni a wui cat ka̱ryyi kaa nu kpa ni, n gwai ba̱gungang bu̱ ka̱rak ka ni ban dyyi u nun dyat tazwa bwat ka̱ryyi nzuk kani, zu na yya nkyang ba̱gungang nan yyi na mani a̱ tyei ka̱ryyi ka ka rai ni ma ku zu yya, au u-ka̱ryyi ka rai ba kai zu na shya a̱suswak a̱won ku a̱yin a ya pfwong ka̱ryyi ka ba za na tyyi, nat ba nu a bat brok a ryyi crang, kru a̱yin a bvo man byyi u, kyang na yya na cat a yya du na kpa̱ shya ni ba, to zu na ku sook ryen na na̱ nun yya kyang a̱ya aga kpa̱ shyani a ryyi ka̱ryyi ka ka rai, ku a̱yin a bvo man yet a kan a̱ naat a̱ naat ba̱tatai A cat a swrang ba to zuna ku̱ tyyei du ryen na a myimm na hyok ni ku a̱ hyok ryen a̱ya a̱ nu shya sai ryya a̱ shya nasara a ka̱sa nuka bwat ryit da u na̱sa na a yet kasham swat ryit a a za kwak cong ba sai ryya ba̱gungang a nasa na, nkpa mi n byyi a, a swat ka̱yyi a̱ cat u̱ yya kyong a ma na myimm ni a nu kwak ba̱nyet ba̱gungang rot baga na dyep, a nu kwak ba̱nyet ba̱gungang rot ba ryyi swat da a swat ka̱ryyi ka ni ku yet ka̱sham <hesitation> na̱wan nyit ba cong na̱twang ba̱gangang zu na ba̱ hyyi naai, u ba̱ tyei ka̱yat naai rot zu ga ryyi ya kason ba rot zu ga ryyi ba byyi naswa <hesitation> na̱twang a ba cong i, nkpa na byyi zu n cat u̱ ryyi ba <hesitation> ya nasara <hesitation> na̱twang a ba twang i, swat njit da a kunkrang ka, zu cat u ryyi swat a ku yet ka̱sham u̱ byyi kpung tun <hesitation> na̱sa na zu swatni ba̱nyet ba zu bwat ban ba u̱ na̱sa na ni Kai zu shai u̱ <hesitation> a̱byibyak ba̱gungang, zu̱ shai ryya ba̱gungang ban ba rat swat da yet ka̱shani ku̱ swat da yet ku su bu̱ du yet ba ɗa zu swat a̱shansham mu ban ba ba, da zu ya byei ba, ma a ryyi zu sshek u̱ nat u̱ sa ya ɓyei ba̱n ba nba myang ba ma̱n ba a man ba̱ za byei, ma ku ba yya a̱mi a̱nu ryyi swat da ku̱ yet ka̱sham, ku ba yya ami a̱ nu̱ ryyi <hesitation> nyit zu shim ban ba̱ nba myang ba man shim ban jit, a̱won tazwa ya nkyimya ka, zu ku̱ zu wan kyimg ya na sezu̱ ba nang nba myang ka̱ ba bvo ma war ba̱ na za nang a̱ ryyi swat a yemi, swat da yet a̱tsatsak di ku̱ na byyi <hesitation> swat da ma ni ni a na yet kasnami a̱ ryyi za ya ka nkyung yak ga <hesitation> u̱ ya wyat a̱bahwa, ka̱ram ka̱yaan <hesitation> ba̱ryyat ka̱za ba ma a̱ ryyi zu ya gbyai dan ba u̱ ya jjet a̱hahwa nu ma zu nun dyi <hesitation> nasara u̱ swat ka̱sa njit a ni nkpa n byyi zu n cat <hesitation> u swat a̱n sham u̱ na̱sa njitda ngwai, n dyep swat dani za na̱ai ka̱za a̱ nu za wat a̱ swaan, kaza a̱ nu̱ za tyyi ka̱nu-a̱tan nu ka u̱ swat a zu swat u̱ na̱sa nyit a ni, ku̱ ka̱za on za tyyi ka̱nu-a̱tan ba za nu̱ ryyi ya ka̱son u na̱san ryit da ba, ma kuka nza tyyi ka̱nu-a̱tam nu ka ya ka̱son a nun shyi bu̱ tat a̱tasa ka ma nkpa nanu n cat naai ka̱za a za ryyi ya ka̱ron ngwai ndyep